Que faci de bon viure i que hi hagi comerços i vida a prop.

Alegre, ben il·luminada, moltes paradetes, gent contenta.

A la meva gosseta que estava estirada al sofà, de cansada de fet un bon dia.

La força conjunta de la gent, que construeix un projecte comú i un edifici, confiant els uns en els altres.

Volguer compartir un croissant encara que tinguis molta gana.

La base de l'amistat crec que és la confiança mútua, la generositat, saber que l'altra persona és a prop teu si la necessites i tu també estar a prop seu si ella et necessita. En fi, mantenir una relació que a vegades pot ser més distant en el temps o més distant en l'espai però que d'alguna manera saps que sempre aquella persona és allà si la necessites

Bé, jo crec que el principal avantatge dels telèfons mòbils és la comunicació, entre persones, sobretot entre amics i família, que a vegades pot ser que siguin distants, en el espai, i això fa que, de forma abans impensable, ara ens puguem comunicar, doncs, amb regularitat, amb persones que tens a l'altra banda del món, a part de que després també pots usar-lo per informar-te, o desinformar-te, sobre varietat de temes del teu entorn. I per perder el temps també.

Bé, penso que el pa amb tomàquet o en general qualsevol àpat és un moment de... de... de reunió familiar en el qual doncs es poden... poden sortir els temes, em... de, del dia, i comentar-los, o bé temes més profunds que afecten doncs... a les relacions familiars, eh, etcètera.

L'últim animal que he vist és un gat. Era peludet, grosset i molt carinyós. El seu nom era Sucre i li encanta fregar-se en les cames.